Ny olo a Polongne any koa zayda olo maja lera io ao tena hoe tsy andeferandreo ny lera da andreo koa olo tia olo, tia mampaiantragno olo. Satria ny fisaingandreo hoe lah ategna mampiatrano olo da zagnahary mitoboky antragnotegna ao zay.